صراحة أنا ما أعرف أسبح أصلًا ما أعرف حاولت أتعلم السباجة والعوم وكدة ما عرفت، عشان كدة ما أجدر أجعد طافي أثناء <hesitation> العاصفة يعني أثناء العاصفة، أصلًا بتخرع كيف يجعد هادي كدة وفي عاصفة ما أعرف أنا مو من هذول الناس اللي يجدرون يسيطرزن على أنفسهم وتحكماتهم ومشاعرهم.